<hesitation> Kolotsain'i Kanada, Kanada isan'ny firenena manan fiteny maro ah, <hesitation> isan'ny izany ny teny frantsay sy ny teny anglisy izay tena betsaka mpampiasa any, fa ny mampiavaka anazy ireo koa ah de ny firaisan-kina, <hesitation> sy ny fitiavana ny vahiny izany hoe ny kanadiana de tsy manavakavaka volon-koditra.